Eewa, ohango ombwaanawa ongeenge ohango ina <hesitation> ina puholoka nande iiponga yatsha, ndjono ohango himwe lela handi vulu okutshuna komuwa gwandje ndee andi pandula kutya tangi omuwa gwandje, andi tsikileko ne kutya mohango ohamu holoka iinima oyindji, omafamilia ta geya pamwe ngoka wa kala ino mona ethimbo olindji, ethimbo lela ndiya hali eta aantu pamwe, omafamilia gamwe naangoka kwali ga teka otaga vulu okuya pamwe ndee taga tya pulile pamwe nombili ndee taga vulu ike oku- oku- okuha kumwe ethimbo ike ndo lyohango ndjo, ohango nee mpa ndi hoolele ndjo mbwaa nawa osho hahi kwata ike uule wotshi wike okulongekidha okuza ike pomiigidho sigo esiku lyohango esiku omufuko tahi kegumbo lyaandja homusamane gwe, ethimbo ike alishe ndono ethimbo ike ewanawa shaashi owuli nofamily hohe, ngweye no noho megumbohawu nene lela kegumbo hwiya to teleke keshe ethimbo otoli ike onyama ngaashi ngaa ndali ndetshi popile nale kutya ondoole onyama, keethimbo otoli onyama amootha wuli nofamily hohe nookuume kohe to vulu naatango okuya shiya, tamu kala tamu ndaanisa, ethimbo ike lyenyanyu, ethimbo ndoka hali pumbu nayi, ngeenge ohango ombwaanawa Ongeenge ne wuli naakupe, shaashi pethimbo ndono oho vulu okwiilonga iinima oyindji, uunene ngaa mbi yopamuthigululwa kalo, nande okwaanga omalovu, uunene wulinaakulupe to longwa kutya nkene shino otsho hatshi ningwa ngino, nopeehango mpono hapu kala aantu taya dhana eendilimani, iinima mboka hayi pumbu lela, ohango lela hina aantu mboka ya nyanyukwa ne otamu nyanyukilwa pamwe, ohango lela ndjoka hili nawa, ondaala oku gandja otshi holelwa nande okuli, owa mona nande okuli shi omufuko eli nande okolwaanda, shaashi mpono opo mwamana oku teleka nditya, opo ne wuli ngweye oto kiikosha iifundja wuli po- po- po- pokasawuna mpono twiikosho ngweye shi twiikosho owa tala aantu kondje hwiya taya dhana, otshiima ike hatshi kala otshaanawa ngweye otonu, ngweye oto dhana, ngweye owa nyanyukwa, ngweye owuli naantu mba wiishula nale, ohango natango ndjoka omwaanawa, natango ondaala oku gandja otshi holelwa tshimwe, ohango himwe kwali tweke hilya hwiya kongandjera, otshiima ike shaashi oto zimo nomegumbo, otweende, otohi pomashala, otamu kalala noho meetenda, otsho otshiima tshimwe handi kala nda nyanyukilwa peehango shaashi andi lala meetenda, se no noho motenda mono otamu lalamo muli nande omulongo ne itamu kotha, omulimo ike amu popi shaashi omwiiyelukwa ne omwa nyanyukwa natango <hesitation> otandi dhimbulukwa natango esiku limwe, ohango ndjoka <laughs> otandi thimbulukwa esiku limwe ohango hatatekulu gwandje, ongaye kwali meetsheeli ndina eeshapi dhoko ndunda, ongaye lela ndina <hesitation> ngeenge owaala okunwa otoya kungaye wu pulendje kutya ondaala okunwa. ondaala oku faalela aantu omalovu mpee, ohango lela wu wete kutya opo yima waadhapo, ohango noho himwe ndji ndi wete hafa ombwaanawa. ondji ndili ndaadhapo, ohango hopegumbo, shaashi mpono oho kala lela wu lipo wa manguluka, ofamily hohe ota hiya, ookuume kohe oto vulu okuya shiya, ngweye no noho owuli naantu yaandjeni wuli pegumbo.